<hesitation> lau ese, name itaia, bema ouram, baheadava o bahetura, kekeni- kekeni ediai neganai, oina iena kara baita. Bema iana, ariara keken na o ruma keken na. Kekeni na hanuai na rua. Kekeni tabe ariara keken na, kekeni tabe ruma keken na. Ariara keken nabe asi gaukara dibana. Iena diba na hereva momo, kalatau, tauma vairadiai hegoeva lao, hegoeva mai, bena, oise boh- boitam bogwaum, unabe kekeni namona. A ruma keken na beh, rumai behedurum, sinana tamana bedurudiam, ruma gaukaradia, ruma lalona da- gabu bedaroam o mereki behurim o dabua, iama kekeni goevana. Asi hegoeva, idauidau oe asi hepalasi dibana. Iana ruma- ruma lalona gaudia mo bewari laidiam. Tanoai na basio itaia momom o ariarai. Lause name itaia na, ruma kekenina beh kekeni namona. Dala gauna beh namo, Toh negaidia beh, dalai ma o ariarai boheaim. Ariara gauna boabiam neganai, ariarai boheaim. Bema kerere aidia, ariara laodiai boheaim, bo heriheirim, badina iena ariara keken na. Mai hepalasi dika, hepalasi dibana, hereva dikadika, iena haere dan dia namo. Lause ruma kekenina, name itaia ruma kekenina beh ru- kekeni namona. O ruma hahinena. Ruma keken na ena namo beh, asi uduna asi erena, asi hepalasi dibana. Iana kekeni namona. Ruma gaukaradia asi hesiku dibana, heduru dikadika, unabe ruma keken. Negaidia beh, ariara keken na beh, beuram, ariara merona. Ruma keken na beh, beuram ruma merona. Lause name itaia beh, ruma kekenina beh, kekeni namona, den, ariara keken. Ruma keken na boitaiam beh, hereva kamonai dikadika, sinana tamana na hereva dan ekamonaim, sekamonai habou haboum. Iana, ruma lalona ena namo, ruma badinena namo, Iboun ona ruma keken na mai dibana. Ariara gauna, asidibana hurihuri, mereki huri, heduru heni, asi kamonai dibana. Iena gaukara beh, hepalasi diho, ariara lalodiai, memero beitadia loam. Ia matana danu momo herea. Ariara kekenina ena kerere beh, siari idauidau, matana danu momoherea. Memero ta beitaiam beorem, tama beitaiam, beorem tama beitaiam. Wiki ibounai, lagani ibounai, ariara keken na ena urabe idauidau. A ruma keken nabeh, kekeni namona. Negaidia beh, matana dia momo, iana rumai mo enohom. Turana na dia momo, turana na, bema una mero neganai vada una mero. Una mero mo beh makaiam. Mero tama lasi, oimo bemakamum, bona emu badaho bona emu, bese varavara eda ura dodinai, emui gaukara bekaram. Ruma kekenina ena namo. Bema ruma keken na, oi emakamu neganai, keken namona beh heuna. Negaida ruma kekendia haidia beh ma kekeni, dikadia. Dainai ona gabu oise, bema ouram ruma keken nege baheroa namonamo. Ruma kekendia haida beh kekeni namodia, Bona kekeni dikadia. Dia nagwaum ariara keken na beh keken dikana dainai, oi ruma gauna ba abia. Lasi. Ruma gauna dan, baheroa namonam. Nega haida rumai enohom, toh iama kekeni dikana. Ariara gauna dan, baheroa namonamo. Ariara gauna negaidia ma, kekeni namona, toh ena kara. Iena kara doh baitadia namonamo. Ruma gauna beh negaidia beh- negaidia beh belao kererem, toh, <noise> hora momo ruma gauna beh lause name itaia beh, ruma gauna beh namoherea. Ruma, keken na beh, kekeni namona.